Akus ke na akukus tatana, akus i kamem masalai. Kamem masalai kana asan ta ko <noise> na ko ang kate ol e, kana asa, kana ring ite ol, kana asan ta korangai <noise> na ring ang kate toan, kate toan arikek tuman na man kam ainoai i taun i pasal ane wang, kate nas ni atutu nau. Man ka kilupa iam, kati, kati ka sang kala gon kuli mat o kati ka sang ka lum. To ang ring ang a masalai ang kate ol singina, to ang man ka pungas, kate puk val nem kumrangai. To ang kate puk val kumrangai na keve taun aungos man a ri vap kite ol, parik kite nas ni pasal ane ti ring ang using kite livuk ani masalai ang using kate parik, kate nas ni, ni ro. Mang keve taun ka ro, mang keve taun kate aliu, kate nas ni atutu nau ri vap kite, ri vap kite, kite la mat, au ri vap kite, mang taun ri kati kite la lum using kate atutunau. Sikei mang taun kate nas ni voko nei laman, mang taun ka vo pasal nei ring mat, man ku, mang taun ka, senis ane ti anu lik, ka ko lik, mang taun ko lava, na <noise> mang po taun man ka gon kuli iat, ri nat ki pasal ta maiak nginlak man ki tun ia ki asek ta sien sikei nia nang. Na, nang a akus i kamem masalai nang. Masalai ang kana ring ite ol kate kumkum rangai aungos. Man ku sang kuli kati ku de ni to ang kate pungas kate puk val rangai using kana asan ta korangai. Ring ang kate melek val rangai na kate ol akorong ngere kamem rinalik, a rina ang kana asan ta, island ang kate ol singina kana asan ta ungalik na ane ngerena kana asan eing, kate ol ane ti island, au nei liuan i island a rinalava na kate nas ni matung ewang. Vuk matlik na aulitaina aungos kate lung. E nang vang a akus i nem, kamem masalai vanang kana asan ta korangai. Nang a akus ina kala kamus. Akus ke na akukus tatana i kamem mang masalai kana asan ta tuna. tuna ang, matana kate liklik, kate liklik tuman na kate kudik a kate pat na kate nas ni ol nei laman livus na man ka ol, ol, ol man ka de ni, man ri vap ki pasal tan limang nei laman livus ang, kate nas ni matung val ien. Au man ri vap ki pasal tan tangai nina, kala liklik tuman na man ka tun a ri vap, matana parik ka te nem, kate de, matana kate pilum. Au man a, ri, mang vubu, mang vubu tauan kate lukaut nia, kate lukaut a masalai ang kana asan ta tuna na kata apupus, apupus tatana, kate ol nei mang sikei a vuk laman kakaulitai, kata ngoto aulitai nina ta iat na taun ang kata apupus, apupus ta tuna ang na taun ang kala mat polek ia, lapun ang kala mat, tuna ang parik ang, parik kata nguan ol ewang, ka pasal kanla ol ti mang ring. Ring ang kana asan ta savangmatalik. Tukulina i savangmatalik. Nem, tuna ang kate matung ewang sikei kate nas ni senis ane ti igenen, mang taun ka igenen tuman, mang taun ka aina, sikei igenen vunga lava, ung ina nang kate ung posok na pukun ina kate posok, pukun i igenen ang kate posok na man ka tun a ri aina man ri aina ki pasal papalik nei ngerelo, kate nas ni sinong a, sinong atakuk kuli savang ang na kate tikon asiang a ri aina na man ka tikon asiang a ri aina nginlak ri aina ki, kite nas ni ulau, sikei man ki ulau nia, nia man ka tun a ring ka pasal aring kavunga na man a aina kate tung ti mang ring petekai, nginlak man ka asuai ni pong, a pong, pongua na kak, a potol, a puat, aina ang kate nap ti ka mat sikei, a masalai ang nang, kana asan ta savangmatalik, kate igenen, kate mang sikei a igenen tauia, kate igenen tauia. Kate duk ta mamain ta asisinong. Ri nem, ri nem aungos, na Man ri vap ki buat ewang, nginlak ka senis ane ti vongo, ka senis ane ti igenen tuman, au ka senis ane ti, tingina pok, ti tuna sikei nia akorong kate tuna nang sikei kate nas ni nas ani man ke, takana ta lain, parik ka nap si kavasasakol iria, man ri vap tepekai nginlak kala senis ane ti mang igenen petekai, ri vap kite nas ni livuk ania. E nang vanang. Akus vanang i nem, savangmatalik kate bilangang. <noise> ang taun kala ol, ol, ol, ri vap kila pasal tan maiak, kianla tun ia, ki so ia. Kila so le ia, ki sunguk ia, ki aisoi kama nia, ki buat, ki lamlamut ia si kari taun ania, nia kala tadut, ka to. Ki taun le, ki apung le na imun, kila pasal ta pasim. Kianla pasim, ki tapangun vauk ti kari an pok ani imun, kianla gule ia, nia kala boro, kata la pasal. Kianla de palau ni keve ngaun palau a nia na igenen ang kala boro. Au kila nas vanang ta e savangmatalik vanang kate bilangang. Sikei ko igenen, kate igenen mamaila na, man a makarap ka palak <noise> matana boro i de aro <noise> using matana kate liklik tuman na parik kava nap si ka kinlei a igenen, a ri igenen, using ngono matana kate liklik na kate togon a mang, a kana aina, ri savangmatalik na metelaman. Na savangmatalik nang kate tauan. Kamem vubu ai, vubu tauan na savangmatalik, na metelaman kamem vubu aina, nambang a korangai kate ol singina. Kilong a te ngono, kilong te ngono angkisinganan nang, ri savangmatalik na korangai <noise> na savangmatalik kate ol eke asungai i volpua kamem ring, e tukulisava na korangai kate ol asung inem I ungalik, <noise> mang rina ewang, kamem mang rina e ungalik. Korangai vanang kate ol ewang. E, nambang akukus vanang i kamem masalai vanang kala atutung ewang. <noise>